चॉप-स्टिक फारक हूदन वे फैदा इन हेदू कि खाणू उठानू ऊ आसानी से मदद करदू। खाणू थै मिलाण भी मदद करदू। दुवि हथो हम वेकू उपयोग कन मा संतुलन बणे सकदा। खाणा गति मा भी नियत्रंण कन भी मदद करदू। वे कू फाक फैदा खाणा ऊठाण और रखण मा। मांस उगैरि उठान कटण मा काम आंदू।